من المهم التوازن بين الإثنين. استكشاف الفضاء يفتح أفاق جديدة ويعزز الإبتكار. يمكن أن يقدم حلول لمشاكل على الأرض. لكن في نفس الوقت، حل المشاكل الحالية مثل الفقر والبيئة والصحة يجب أن يكون أولوية. التركيزعلى الأرض يضمن تحسين الحياة الآن. بينما استكشاف الفضاء يوفر فرص مستقبلية. يظل أفضل يكون في اهتمام بالاثنين بشكل متزامن.